Yani nyautinen sauti ishian akan ufkasa bafti sun yani nyaunen mara guda ishinii ufira dogortii yani wonsun hatari kachjirti yani hali hataria ama saa agarinen wolwamichati wolwamti mal ishin nyau yet sun yani wolwamti wo bayat woljiren nyaun wolwamti sauti sunin wolwamte wotdufti dubatan won akkanatif yani akan ishin sauti sun tumietii dib yette.